طبعا ادي لك ارقام من صفر لخمسة عشر بترتيب عشوائي سبعة صفر اثنى عشر ثلاثة عشرة واحد خمسة عشر اربعة ثمانية اثنين اربعة عشر ستة احدى عشر خمسة تسعة ثلاثة عشر ونكون انتهينا عند الرقم هذا.